Ja tjin ijin jó tkuya ijin sarten tjin tjin sarten kicha kú tjin xukú sarten xukú xi ijin xi ninde xukú tiji ninde xukú kui xi tjin kui xi sarten kicha sa kui xi ijin kjuanindayajni <noise> kjuanindayajni chjóo kjuanindayajni chjóo kú kjuanindájni tsanga ijin tsa- tsa ijin tjio xine kui xi chjenkua kú kui ijin sarten ijin xi kicha najmi xi tiji xukú xi kicha tseꞌe nga kijna chjan tsa mi najmi tanga xi ꞌñu tjinichjen jande kui ijin ijin kusela xi ninde kui tiji ninde kui tiji nindesa tseꞌe nga ngatꞌa sijen ꞌbére nguisa jande tsa nijma kjuanixujeji kꞌia kjuanitseju nijma kú tsjua chjanre nijma ku sijen ꞌbére kutsa kusela nde kuacha sijen ꞌbére kui ijin kusela nga kjuanindá tsanga kꞌia kjuanindá tsa jarru kjuanindá tsa chjóo kjuanindákjande sijen nguisa ꞌbére xukú najmi xi- xi ninde xukí kusela ninde xukú tiji ninde kú tiji nindeya nde kuacha kꞌia tsjengajande tsa xukú kafe tjini- tjini- tjinixuya kui xi tsjenga kui xi tseꞌe tiji kafe.